Ny fomba ahazoako antoka fa misy <hesitation> proteinina tsara ny hanina ohaniko a dia eo amin'ny fihignanako anazy mihitsy aho no mahare ny jirony hoe ampy ny proteinina an'izany sa <hesitation> tsisy mihitsy sa tena a <hesitation> am- misy misy mia fa bitaka. Dia eo amin'ny fihignanako anazy no ahafantarako anazy.